Ora ma ronga toma bahasa tidore, rimoi ora mahram, malofo ora safar, range ora maludu, raha ora tangseh, matoha ora maludu kici, rora ora tangseh kici, tomdi ora rajab, tufkange ora saban, sio ora malan, nyagi moi ora sawal, nyagi moi se rimoi ora sahdati, nyaboi se malofo ora haji.